أتمنى تكون عندي القدرة على التحدث مع نفسي في الماضي علشان ما أعيد ال <hesitation> مشاكل والسلبيات اللي كانت موجودة عندي مثلاً أحاول إني أغيرها وإني <hesitation> أحل المواضيع بشكل بسيط وعشان كنت أحل المشاكل بشكل معقد وبشكل سلبي جداً.